روتيني اليومي هو اقعد من الصبح يدق المنبه مالتي ساعة سبعة الصبح ، اقعد اقوم اغسل وجي ، وانزل اتغيق ، وبعدين اغوح عالشغل مالتي ، اضل بالشغل من ساعة اثميني إلى ساعة ثاثي الظهغ ، ارجع عالبيت اتغدا ونام شوية ، واقعد أتصفح عالفيس وعالتلفزيون واقعد مع أهلي ، ويصيغ وقت النوم انام من وقت.